<noise> Ny <hesitation> fampiasagna <hesitation> fampiasantegnan'ny amboa agnatin'ny andro araiky arakarakan'ny <hesitation> safidin-taigna tompiny, asa ohatra atako zah mangala intelo isan'andro, andesiky izy ampianariky raha agny amin'ny <hesitation> toeragna zay anaovako azy.